मैं त सांप, शेर, भालू और जो और भी मांसहारी जानवर च वोन से डर लगदु. ये कु कारन छ की वो कु व्यव्हार छह वो खतरनाक छन. वो की तेज गति, वो की शिकार करना की क्षमता और यूँ से जो इंसान छन वो भी डर और असुरक्षा रेन्ड.